Se nkudde k'idem owu mma mma edi nte edu uwem nsie asañade odu uwem afan and e ọnyuñ aka ufọk ñwed ọdiọñọ mkpo eti and nte enye onyuñ asañade esine nsine nsie, nsine nsie eyie, and enye edi owu emi edide, ntak mmade edi enye idaha ke s'idiọkde enye ama nditirñ akpaniko kpukpri mi idaha ke sitiokkde, ama sifande ntak mmade e toño nsikud, nkud nte ekpuk mmo etiede, ekpak mmo idne mbin iko, ekpuk mma idihe mbin mfina and enye ọsuk ọnyuñ edi kied ke ukid oro ọnyuñ aki isi inyere ke mfina inyemki infeanke iko and se ntudde e mkpekeme ntie nte e itpifem ma ami mbebeñe Abasi yak Abasi anam yak ani ntie nte e, ntie nte eke ntak eduuwem nsine kpakpru mkpo se nkud k'idem nsie ifin ndisaña iyipke mkpo, mkpo owu owu ltin ke, owu ltinke idiọk iko idiane fanam idaha k'isi ebi ete ekpe ikpe ọ okud owu ikpe, se ndade mma e edioro ndo.